Duniyaaru do titini fitinaji duddum je dasinta ummatoore torra masin, daga ko nangi konu jamanu daga lesdi fuuna be fitinaaji siyasa jamanu be ardiibe kallube.